Ah! Sa cosa chi mi praghidi a mimmi este a fa. A fai is passeggiadasa in campagna, a pigai is cannisi, a mi fai is passillada longasa a criccai feurrazzu, a criccai sparau <hesitation> tottu su chi sa campagna offridi. Mi praghi meda l'aria aperta. E poi tengiu is puddasa, andu a giai a pappai a is puddasa e tottu custas cosasa. E poi tengiu unu bellu giardinu e m'occuppu de su giardinu, chi mi pigada meda tempusu. E a. E finzasa un ottu tengiu. S'ottu dui coltivu meda verdurasa e fruttasa. E quindi de custa fruttasa <hesitation> mi fazzu tottu is provvistasa po s'ierru.